Biaba biaba seba bulinmg, chiri bielaꞌa nuꞌli parki nulichbka chiraꞌa pero bashiꞌliaꞌ noolaꞌ, ayixibaꞌa, bibi yodiagaꞌshni babii chiocheꞌn, taꞌalo malaꞌpe lamayaꞌbre lamayaꞌbre per shera goncho kwatrnaribaꞌa, kwatriniejaribaꞌ shiꞌechira madieguraꞌ telowaꞌ pork bieꞌbaꞌ koraꞌgaꞌ rolillaꞌa ribaraꞌa baꞌ bekwrkꞌ ribara ba borreg naꞌ pa c̱hibr, kute bute chimanpara perebkweꞌ, ribe marakweꞌ buaꞌa kweb kweꞌ bwekweꞌ llib yitlat shirachibka liꞌibi chilakiagoꞌo, barak kixariba kwaꞌatreraꞌri akwaꞌateriya ribaꞌa kwartaꞌ diagaꞌr nibaꞌa paren shengakereꞌri ḻaꞌkzan mayaberi maparier chekwaꞌatgoꞌmar <hesitation> si por eso. <noise> ebuekwꞌ, nutibeꞌn chlabnoꞌ memekwꞌ notirn nomadid chixchiꞌe yibiemaꞌ chixchiꞌe xpichmaꞌ, atillit poxalalliꞌt beshiꞌa nalaꞌllit talaꞌshiu chioshet tokomit chioshi batoꞌo kaꞌldə <noise> yushi matoꞌllit, yushi mato sitelaꞌnaꞌ pagow wenoꞌ de to komid auchi mach akwelli xixamamay kijitan karakweꞌ marrernia, ararsaꞌa buenaniꞌ chixaꞌkweꞌlmabllin noxꞌmexeꞌ chixaxkweꞌlb mamaꞌxolꞌmuex atibayoꞌeb por ni no mabichiyillx chibiema potir nuul nuura mabidyert techbabiriinaꞌ ni c̱hom marayo'o weno ni tiraꞌa raow maraw mardenari raw ranimachiꞌ pare lliteyi disanaꞌ tatgoꞌo maꞌachiroꞌ markeꞌtcheꞌ parli madi'ich.